Maro moa roahy misy fisalasala ñato <hesitation> ñy karazany ñy piso: -Misy ñy <shushes> piso kelikely malitezy zao. miiisy ñy piso mena "na na " na hoe persian. bangaly zao. misy ñy piso bevata mancon ñy fanaovandrozy azy reo ñy karazany ñy <shushes> piso.